﻿انا نتمن <hesitation> أنا محب للطبيعة ياسر أنا نشتي الطبيعة الخلابة، أنا نتمن <hesitation> نعقب ليلة وحدة في خيمة في راس الجبل خير ملي نعقب <hesitation> معقب ليلة في <hesitation> في قصر. لا لا الطبيعة هي الرسمي الطبيعة هي الحياة. انا نشتي الطبيعة ياسر وماذا بيا نعيش فيها، وكي تنوض الصباح وتشوف هذاك المنظر في وسط الجبال تكذا- تعقب الدنيا وما فيها.